Meye malo aba mabyiya malo oknyi znidna n nayiko canada malo megyi oba bo zhin zhin n tuge obabo zhin zhin zhin kwa dama gbma bato wulo n gyiye a yiboye n yefiyi hozhin hami hazna nye zanyi n lakpma mato gyi matu fyi n zabonu bozhin pma n bonu n ho kpazhin bata zhinpma n naya kakai nu shaida fi n boye yigna yizhin pma na takai danu takatar dainu n bo n lakpma'n obo hokpo zhin okonu n bazhin apma chi okonu zhin meyi gna meyi mafa onyi degyi malo olakpma n nabayi obo mekpo zhin malo mebwa bo megyi yagyi n chi bota tiwyi n zhan bata zhin za zhin zhin bata gnyi n ho gyiwyi bo bata laho n hogyiwyi n hobmya bmyabon baye bagyi onye nu hokpo zhin baye bagye onye nu hozhin n hogyin kafyin balaho ba gaho knuknu hobazhin. Hozhni ho nyi n ho nyi nu o hapo o banu gaho yagye hagyi n lakpma o hapo o banu gaho hagna o zha n hozha okonu gaho koto wulo n gyi ayi knyi degye nu n yifyi i zhni apma na gyiwyi koto wulo n gye yinye yenu n yifi i vyi abyebye nyi koto gyelo n bye bom koto gyelo n zaye bom ama onye hokpo zhni ba zhni pma n ha pwyi nu bawu ho shi hoba zhna zhna bazhni pma n habo zhnizhni nu ba znaba nyi n ba she n kwa jebe n na byi mabo nu b‎azhni ba dna wyi n hamabyi waya awyefna bazhni bo dna kowyi lai bagna byiye wo ya wye fya wunana n babo gyi bye woi fwna wye wo shi anyi zhni zhni nu ba zhni bala oba n bakpa gye a zhni anye zhni balo n bye n ba wa tumu n na nya zhni wa tumu n nabo zhni ba zhni baje wye gna lai bagye abye ye woin waya wye fya woi shi anyinu bo waya wye fya woi bu amunu n wobo bu amunu balowo oba n nazhni nyagye n wobo zhni wo gbe anyanu bazhni balo woi n na bana zhni akpako ba zhni ba zhni oba lonu n babwa okonu zhni meyi gya meye malo olakpma malo megye she bazhni oba wu